إذا رچعت بالزمن اسبوع لورا ، أول شي بسويه هو إني بعدل قراراتي بشوف اشلون الوقت مر اشلون الوقت كيف إني بقدر استغل هذا الوقت من أول وچديد ، بزور اهلي بقعد معهم إذا كان في أي شيئ غلط أنا سويته بحأول إني اصلحه واعدله فبحأول إني اخلي هذا الوقت ‹ hesitate › يصير بأنسب طريقة ممكنة.